Ny milina fitotoan-tsakafo zany a de fitaovana ampiasaina ao an-dakozia, de mandeha amin'ny herinaratra moa zany izy io, <hesitation> aminazy io a misy vy maranitra be zay, de natao hitotoana sakafo moa zany izy io, indrindrandrindra moa fa natao hanaovana zava-pisotro vita amin'ny voankazo, zay moa zany no tena fampiasanay anazy io.